Eh, tiñu sa'a da tee vi a nuu nee o vi a ti'vɨ jitu, jitu yutyi, titɨ yutyi, este, tavixni, ta'vi jin xinikɨ, sikee, jiso yutun jen nata'vi yutun.

Nuu jia'nu maa vi a nuu nee yutun sa kuun savi xeen jen yɨ'ɨ tatyi savi, este, kuun ñɨñɨ jen yu'va jen naa tiñu sa'a.

Da ta'an ini dani nuu ñuu sa nee dani ya'a a vi a... ntu is... iyo tiñu tyi viji, iyo tiñu sa'a dani soma su a ta'an ini dani vi a ve'i dani nee dani ora kuu maa dani kivɨ dani nuu satiñu dani, jitu dani, este... ta'vi dani jin xinikɨ jen jiakɨn dani itu.

Ta'vi a, jika ta'vi nuu daja sikɨ da kuaty. Ku tyi kuatyi a naka'a daja tu'un ka'an o tyi ntu ka. Iyo ni ka daja kuatyi tu'un Ñuu Savi jen kueka vi tyi kua'an jen naa.

De tuvi ta'an o na ji'i nuu nuu jen suu, a sa'a vi a jia'a katyi nuu ta'nu kuvi vi skaa jen suvi de sika xika jia'a de tu'un a nata'an jen kanta da kuntaa a nu jin da jen kiji da ta'an o nakuetu. Jen kuta'vi o sava xita jen katyi daja ntu ku kuaan nantu'u ne kivɨ jiankiyu ta'an e. Kuaa nee ve'i sukua o kuaa a nuu iin jen tyi suku daa. Ke kuta'vi o sava xita.

Da ta'an ka'an jin da ni vi tu'un savi vi a, da ta'an jin ni a jia'an ni jen ka'an ni tu'un savi kuvi nana, tata, na'nu, xixi iin xito, iin ku'va da yukuan vi a ka'an jin tu'un ñuu savi.

A sikɨ da nu'u a kuatyi dani vi este tiluu jie'e axin kua'an dani nuu lelu jen sikɨ dani jen sikɨ dani a yɨyu'u dani a jiankɨyu'u dani nuu ta'an dani, sikɨ dani palatiyu, este sikɨ dani a sa'a dani neyu jin a sikɨ tan dani a iyo yikɨn tyu'un dani yuu nkuvi muñeka dani a ka'an on muñeka jen yuu vi ji.

A ta'an ini ni kaji ni vi a nutyi, este, ita tunyavi, da yuve, ɨjɨn... xita, nixi, este, xita vixin.

Eh... de iin ta'vi jen nkaku se'ya jen su a sa'a vi a jika kua'an tyi ñuu to'o jen nanta de nanta jen kaa ki maa este... kue'e yatin iyo kaa ki maa detun, detun ña'an te'ne vi jen sukuee nuu vijin a ka, a kaku, kenei sikaku siaa jen suu sa da ñɨ'ɨ. Ntu jia'a daa este, sikutyi daa ñɨ'ɨ maa, sikutyi daa maa. Yutiñu daa yɨkɨn jia'an daja ya'a ji.

Suu a yujin nute ji'i tyi de ntuvi ta'an ini dani ko'o dani jen ntuvi ji'i dani ntu tetuvi dani ta'an dani jen jiyo dani nuu nute ji'i. Jen kunei dani ntu koyo dani, ntu ji'i dani.

Eh, kuvi kutu'va dani inka tu'un ka'an da to'o ityi sikɨ, tu'un stila.

Katie'e daja yaa xinava katyi'i xini jie'e, yaa yata xini, iyo ka da katie'e ntuvi ni ka kue'e da katie'e, yaa yɨkɨ tiku.

Jia'nu, este... tinumi, este... da titɨ vixin, eh... yuku tityi. Saa ni.

A ta'an ini jen vi a kiku ni sumi tun kua ko'o va kafe .

Suu a ma xinañu'u vi a kajie'e tava da yutun, jen de nkuvi nkene da yutun jiantiñu daja. A natyu'un ad ve'i ka'an daa tee tyu'un da ve'i e a ñivɨ kuatyi. Natyu'un da ve'i jen siji nuu ve.

Nakani da ñivɨ ña'nu vi a niyo tixin jie'e ñu'un jen niñɨ da ñivɨ ñuu ya'a nkanta'an daja da ta'nu, ña'nu, ka. Nkanta'an daja jie'e ñu'un jen nkinoo. Da nkinoo ñuu kuvi Yosonikaje a maa xinañu'u.

Ñuu sa'a daa tyi kuatyi sa va vi a iyo da kuatyi jen ntava tiñu mesa, tiñu jiaan tyinei daa jitu axin tyinei a kuvi tee sukua'an jitu. A kuvi ña'a kuatyi jen nakete nantiñu ñu'un yaji , jiso yutun axin naiin ña'an ka kuatyi sa'a.

Suu sa iyo kaa, ka'nu kene nuu kene da to'o. Je suu, kuaa ña'a accidente iyo a vii da kaa kuaty. Suu nuu da kaa nityi va ñivɨ nuu ña'a da na kuvi o kuña o.

Iyo va'u, iyo ñunkui, iyo ya'va, iyo koo, iyo tyile, iyo saa, tyilu yuku, tasu, tyii, xi'ña.

Ah... a siu'vi a nuu sa kuatyi dani vi sa nakani daa kuentu tatyi a siu'vi jen yukuan va yu kuentu.

Iyo nuu kanijia, iyo nuu ntu kanijia tyi sama kuaa ka'an kua'an kuvi so'o vitan iyo ka tu'un nee ini tyi, iyo kue'e ka nityi inka jie'e unu kutu'va ka va da sukuatyi.

da va sukuatyi sikua'a ya'a iyo da na'nu. Kunu iyo da tee, su da tee yaa, niyo yo'o lii, este... ke'en nkajie'e iyo a kuatyi sikua'a.

Ntu jini ni sikua'a ntu jini ni sikunu nityi. Sukuani sa'a ni.

Ta'an ini ni sikɨ ni vi jin tiluu jie'e jin palatiyu tyi nakenta'an dani a kuvi dani kue'e a kuatyi nuu jia'nu dani jen sikɨ ntaka dani

A ta'an ini ni ñivɨ ñuu o ni vi a este... iyo da jitu ku'u jiakɨn da itu eh.. ah... iyo da iyo tunkafe yukuan va da satiñu daja.

Suu da xi'na jen da tiempu nii suu nii jen jityi nute, je su kunei dani da nute jen vitan tyi nkajie'e saa kuatee jen nkajie'e ka san jityi ka nute jen ntu kene ka tiñu sa'a.

Suu, yaa katyi'i xini jie'e va vi maa katie'e dani, yukuan va ta'an ini ni.

Suu a sa'a sa kanta kivɨ niyɨ ke a sa'a vii a na xitutu kuaan nuu ku ita kuaan. Jen nuku sa'a o naskutu nuu santu natyiso de nkanta sava nuvi jen natyiso nanta na niyɨ kuatyi xita kuatyi, na'in neyu sa'a jen natyiso nuu santu, titɨ vixin, da nute.

Sa iyo... na iyo tiempu su ni'i ke'en yɨkɨn, es... tinuyu, axin... mm... iin titɨ vixin, este... nika, ne'ya.

Sa nee kivɨ najiavi a kuvi kivɨ ya'a ntɨɨn daa maa domingo vi kivɨ najiavi suu nee ve'i nakune'ya na iin tiñu kuatyi sa'a ve'i. Jen sa nakajie'e na satiñu kua'an nuu tiñu sa'a.

Suu a nxinañu'u vi ve'i ñu'u vi a maa ii jie'e sa kua'an da kava savi.

Este...ntu jini tee ni ni iin kaa sa'a yaa.

Mm.. a sa'a daa nu ñu'un vi a taji da nuni, nutyi lava, nutyi nuu nutyi nama, nutyi vita, jin, este, yɨkɨn, este tikuitɨ, na'in yuve.

A kuu kaa ñivɨ jen nejika kuvi texii kaa ne kaa kumi kaa ja. Ntu kee sikɨ nuu, este... nane'e nivɨ. Jen tyinei nuu pizza vaji. Kuvi kanta ñivɨ nee nu kua'an.

Da ñivɨ vi a ta'an ini o a kunta'an va'a jin on vi a nkoo kisɨ ini ka vi jin kanijia de na iin tu'un jia'a da ñivɨ ña'nu nuu eh... ka'an... kusɨɨ ini ityi a va'a sa'a jin jin sa va.

A kusɨɨ ini vi nuu nakua'a daja iin tu'un va'a ini nuu ntaka ñivɨ ñuu. A suu a kumi daja maa daja jin suu a tyu'un daja yaa sa'a sɨɨ sava kusɨɨ ini ñɨvɨ nenu kuvi nuu iñɨ jɨn satiñu jun.

Ntu jini ni sute ni tyi ntu nute, ntu yuvi nuu jia'nu maa dani jen ntu kuvi kutu'va ni

De tu'un kanta yu'u ve'i tiñu viji jen nuku daja ñivɨ... nanuku da ñivɨ jen suu a sa'a vi a nuu kaa sukun tatyi va. Ka'an daja, axin vitan nkajie'e a iyo kaa nityi. Jen nuu kaa nityi nanuku daja tee nuu ta'an sava jini da ta'an na iin a iyo.

Jie'e nute ji'i tyi, suu kuee kuee kiji ñuu on. Da ta'an jia'an, este... Nijnuu jen yukuan nake'en daja nute xeen jen nkajie'e nkiji daa jen nuu a jen. Su yukuan nee o iin an.... na xinañu'u ni'i maa jen ñɨñɨ na'a sama jen tyuu katyi nuu ta'an sa jen nini daa nkajie'e ni daa. Sa nkajie'e ña'nu daa da yavi va jen yukuan ji'i daa nute kuijin.

Suu da xi'na a kuatyi ni jen suu ñu'un ni xiyo nta'an ini ni ñu'un ni xiyo jen suu kua'a tiempo, sa na iyo ve'i sikua'a natyu'un daja xikɨn da nu'u ña'an nini, kua'an tiempu, kua'an sama jen su naku'un da nu'u. A kuvi dani ña'an jen naku'un dani yatu ntuvi ni ka ñu'un da ñivɨ, este, axin ñu'un da nu'u xiyo.

Su detun kue'i kuvi jen su a sa'a vi a jika kua'an jin nee ñuu ni jen nuu koo da to'o satatan jen yukuan kivɨ jɨ a teso'o to'o satatan maa jen yukuan jia'an a tatan jin daja.

Sa va ku'u va da yu've kaji va o, este, nka'ni soko maa o kaji a de iyo soko. A kaji o ko'o nute yu've, nutyi na. Niko nuu su kuvi kaji o maa soma, a t kunu ntu kue'e kuatee da tuku tyi iyo tuni kuaa kaji o.

Detun viko ñuu vi e suu a sa'a da ta'nu kuvi mayordomo ka'an viko jen... este... suu suvi daa va nasikutu ni ve'i ñuu una tee daa nana tee daa yukuen iin ñu'un. Natyi da ita jen da tee nee tiñu natee na natee daja, ɨɨn... ɨjɨn... Tu'un va'a ka'an ntaka da nuu, kanta ñuu jen kivɨ kua'an tyi ñuu.

Da maa tyi suu ntu kuaiyo sava nuu jen ntu kaa kuaa nee ve'i nee. Eh... nkajie'e ku tama nkajie'e da kivɨ tyiji e suu savi kuee ka. kuiyo tyi ntaa jee natyi jen nsama.

ita ta'vi maa vi ita, este... ita nuu viko, ita... jɨn... ita nuu viko, ita kuaan, ita... ɨjɨn... rosa, eh... ita xinu, ita koku'vi, jin ita... este... mm... este, alcatras.

Tiñu sa'a da nu'u a kuvi dani ña'an, suu sa'a dani vi xita. Detun iñɨ iin lelu sukua'an kumi lelu kua'an nuu kutyi kua'an, kua'an kumi... este tiuun, kutyi, lelu, kitɨ xinikɨ. Jiso dani yutun na, este... sa'a dani yu'u yaji je neyu.

Ku a jita dani vi, a jita ni vi yaa, yɨ'ɨ ve'i sikua'a a ni. Sukuan ni na'a yaa sa, tyi sa naa iyo, suu da ntu jini dani majan, maa dani.

Iyo iin saa nani kuku jen kanta ti jita ti ku ku katyi ti jikonuu ti da nuu ku'u.

Suu a kukueka da ini o vi a ntu ka kene a yaji kuaa ka tyi jiaa kɨɨn sava itu semana ja. Iyo tiempu a ntu kene ka... ka niñɨ a kuvi kinoo a kaji ki tan iin kini a suu maa. Jen a ntu savi nkajie'e na. Na iyo de kueka vi sinkajie'e jityi a ntia'an nkajie'e. Sukuan iyo maa kukueka ini o tyi na kene ka kaji o sukun vo tan iyo na tata ntu kene tyi ntia'an tuun nute.

Nuu a ke'en yoo da ve'i kuatyi nuu kuya'vi vi suu... iin... a kundaa a kita jin xita nuu, iin tinana nuu, iin tikumi nuu, iin ya'a nuu, este... ɨɨ... xita stila o , este... de ntu nuu tyi suu ke'en nuu kene nuu nutyi, ah... kunda'a jin... este... nute i'ni nuu iin yuve na iin mi'ne na xiko daja.

Suu kusɨɨ ini o tyi, iyo ñu'un vitan je kuvi na iin a, kaa jiantiñu, tun iyo ki nu tyi o maa nu ñuu soma suu, ntu a kukueka ini o axin sikini'vɨ iin ñivɨ jie'e nute suu, ke'en nute, kɨ'ɨn nuu inka ñivɨ nuu sava ni o kɨ'ɨn ni a ku li'i nuu a nute ji'i jen suu tyunaa, jen suu koo va kukueka da nee o tyiso. Este, ntu sukuan nee ka koo tyi su kene tan nee da ta'nu soma suu a tee yavi da.

Suu a jin ka tan uvi a kun daa ñuu kuu a ka'vi daa a ñivɨ ña'nu nuu da sukuatyi sava nee maa da kuatyi jin kusɨɨ ini daa kundaa daa jin ñivɨ ña'nu. Ka'vi daa na iin tutu nee ka'vi daa jin da sukuatyi ta'an tyi sava na kundaa daa jin da ñivɨ ña'nu.

Sava ntɨɨn ñu'un yuku axin na iin a kuvi ji jen suu nejika kumi daja nuu tiñu sa'a daja, nkakɨn daja yaka nsikayu daja a ke'en daja sikayu daja sa va ntu jia'a ñu'un kua'an.

Ah... suu kaa nityi vi maa jiantiñu ka, a ntañu'u tyi nku ni'i iyo kaa je nsana'a da sa'a jen suu, na kaa nityi na jiantiñu nee sa'a da ka'an ni jin iin ka'an a yu va'a... eh... kumi daa maa daa e suu kaa nityi va maa jiantiñu mka vitan.

Eh.. xiko vi da xiko ita yukuan, ita kuaan jen tun ña xiko sana ita rosa, este... ita ka'yu, ita kartutyu.

Tyu jie'e a kini'vɨ ni a ni a ntu vi nute nuu ñuu dani yukuan vi a maa xinañu'u kini'vɨ ini a ni.

Suu a kene nuu jia'a jika nuu a suu a xinañu'u a vi na ku'u ni nuu ñivɨ ve'i nu. Da ta'an nuu nee jin nuu su ntu va kanta nu tyi nuu ito o jen kunee nu da tyi tan jito'o yaji nu soma na tan xini nu a nee nee ve'i iyo sava natu ijio kun da ityi. Xita a kueka da kene jika kɨ'ɨn.

Aja, kumi dani tiuun, kutyi, tina, kitɨ.

Iyo tiuun ka'an daa arado, iyo yoo. Inka ni.

Suu nu sikɨ da tiluu jie'e axin, este, kuaan nika jie'e e tiluu tɨɨn ni na'a.

Suu iyo sa kitɨ ini o a ntu tyinei ta'an o maa o jen sa'a o na iin a sa'a o axin Iyo a kitɨ tuku ini on detun a na iin a iyo nuu ve'i tiñu jen ntu sia'a daja tu'un iyo tuni ta'an on. Kinoo sava tɨɨn uvi uni ityi da yujin kanta sava jen suvi daja ni kuvi majan.

Suu kuvi ni satatan ni tii, axin kuaa ñivɨ kuaa kani yɨkɨ tiku tyi, kueka vi sava sa ntu jini o. Sa'a o da yuji maa e kanta kuvi tina ka'an o iyo sɨɨ. Kueka vi tyiji itɨ sukuan ni.

Suu a nuu ve'i sikua'a su a jika ta'vi a nakusɨɨ ini o vi a de a va'a jen koo tan kuaa xine'e da kuatyi, koo ka da jie'e sa'a nityi kutu'va ka daja ka,l jen suu, a nuu satiñu a kuvi dayoo ñivɨ ñuu savi jen su a. Sa'a da to'o ityi sikɨ yukuan vi a su xino'o daja dayoo tyi sa ne a no'o na'vi o jen ntu kuvi tan on a, este, ke'e daja sa'a daja dayoo a kuvi o. este, ñivɨ no'o na'vi kua'an jan nuku jie'e xita yaji jen nejika sa'a vii daja jin on kumi daja. Tyinei daja yoo tyi ntu sa maa daja kuvi sa'a niva'a yoo.

Da yaa katie'e xini jie'e jen da yaa nuu ñuu ni maa da jen... nani kuaiyo da yaa dani ta da tiempu tyi jen ki jie'e viji daja.

Suu a nuu ñivɨ ña'nu e su ka'an o tonii, tonini, tonkuaa, detun na ora, nakenta'an o ka'an vi o ka'an. este...kujiñu'u da ta'nu, ña'nu, tyi sukun da vi a maña'nu jin ni ka. a naja koo kue'e uvi o jiaa.

A maa a xeen, kitɨ xeen vi ,koo te'yu de tun ntuvi ji yo su naa iyo kaa, ka'ni jin yo tyi ntu vi ka iyo kuaa satatan on maa on.

Ah... suu a ta'an ini ni vi a tyinei ta'an a kuaan kuenta nuu jiaku itu jia'an nake'e kafe. Sukuan vi a ta'an ni tyinei ta'an kinoo jin tii a kua'an ke'en ka, este, kafe axin kua'an sikee kua'an ña'an nuu itu.

Suu de vaji kajie'e tuvi da kaa nityi ya'a nkajie'e tuvi ka nakuvi ka sa'a daja. Kajie'e na kuantiñu ka ta'an ñivɨ o tyi sa'a kajie'e kuantiñu na kaa ka xituvi daja viji vi.

Suu iin jen vii vi ji sa luli o tyi kuni on a nuu vii kuatee vii nee o tyi na iyo tu'un kini'vɨ ini nee o jen a ña'nu on tyi su nkajie'e iyo ki tu'un kini'vɨ iyo se'ya kuatyi suu... jianini o tyi iyo nuu kuni'in daja axin ntuvi tyinei ki daja na nkajie'e kutama kini'vɨ ini o nenuu kiji a kaji detun ntu sa'a fuersa maa on.

A kene nijia'a tyi ñuu to'o tyi su ka'an ni tu'n Ñuu Savi nuu, nee ni tee na kenta ni iin ta'an, jini ta'an, ta'an... ñuu o jen suu ka'an ni jin tu'un savi.

A sa'a daja nuu jia'a maa o ya'a vi a... este, de ñivɨ tana'a vi suu detun ta'an sutyi nee maa n... niyo maa ña sukua'a daa jika daa jika daa na iyo sa kanta nantu'un daa na ki tyu vi a tana'a daa sa jen sa'a daa viko jin da katie'e daja. Jen... kinoo ña'an nuu kua'an.

Suu a kumi daja xu'un tyi iyo sava to'o jen nityi a katyi xina'vi ji a ta... taji ji sikɨ va ntu taji tuku sikɨ ma ti'in a suu kumi on xu'un detun... este, kumi on va soma yɨ'ɨ tuku nuu on tyi nke'en on kaxin on tyi sa naa iyo jen yɨ'ɨ tuku nuu on tyi naa iyo yukuan nuu.

Suu iyo tyile jen kene nuku tiaa yaji ti. Eh... Kuu ka da vityi suni kene tinuvi suu ti ka nee nu kutiaa yaji ti kuaa kuaan ti.

Suu a sa'a da iin a na kuatyi vi jen a sa'a da vi a detun ñivɨ kuu tixii ni ni a na iin yujii ve su a sa'a va da vi a kua'an da yuve'i tiñu jiaa daja. Tu'un nuu da tee nee tiñu nee da tee nee tiñu nakanta. Nakana nivɨ niuu kuatyi, a na ini na koo. Yukuan ni e da jen natu'u vi va nuu naa kuatyi de na kuatyi vi.

Suu tiñu kuvi sa'a vi a kene, a kua'an xiko sukuan jen suu.. xiko de maa a iyo va, kivɨnuu sa va jen su kuvi o xiko o detun kua'an nuu ni jen naa xu'un na iyo ka, nasa tyi vi tyi kuya'vi so a nɨ'ɨ detun ntu vi, kivɨ nuu.

Suu a sa'a detun a kumi on maa on vi a suu, kuaa nuu ya jo maa nsava tun kuvi o jen suu kava o kaa ora o sava kaji o nee nkanta soko sava ntu jia'an ni soko maa o jen su soko nu teku sava , este, nee ma'ñu neyu o jen ntu este, kajie'e ku'vi o sa.

Tiñu a ta'an sava ka ini da kuatyi vi tiñu a kutu sukuan axin nakuiso ki yutun na iin tiñu kuatyi sukuan jen su a sikua'a daja ka.

Da ityi yukuan da... este kune'ya da tyiji ñuu maa kuaan nasa kuvi va'a nti'in ka sa va ntu no'o maa on, ɨjɨn, koo va'a tyiji ñuu yukuan sa va va'a.

Tu jie'e a kene ñivɨ ñuu o suu va nee kuvi ni jiaku nee soma suu, ntu xu'un, ntu kene katie'e sa'a jen sujiee xi. Da yaji kua'an daa kene daa, satiñu daja tyi a ntekoo.

Este tu'un sa'a viji a ntu'un ka'an on vi a suu ntu inuu kuaa ka'an on majan jiankunee je tyi sama jan tyi nani iin tu'un viji sama da kuaa tee o majan yukuan vi a sa'a viji nuu ni yukuan tee o tu'un ka'an maa on.

Suu a jie'e ñuu sa nkanta ñankava su nantu'un vii daja jin da inka ta'an ityi tyuve jen nkinoo va'a. A nkinoo ñuu ya'a nkinoo o ta'an, jen ña'an daja ve'i tiñu jen yukuan nkinoo jen vii nkuta'an daja jin ta'an daja tyi na iin a iyo jen tyinei ta'an daja.

Suu, a maa xinañu'u vi a sa kene titɨ kafe, suu yukuan vi a kuvi xiko sava, kene o sava maa maa ja na satiñu tuku vi jie'e suu, kuaan iin a yaji e suni vii vii sivii koo va'a su a tee da u'vi kene sava axin kuaan nuu nee suu a, kuvi o va xiko kuaan na'in ñanka kuatyi kene nuu jia'nu maa o.

u kuta'vi sa iyo savi jen... este, ɨjɨn, kuun savi jen yukuan nee neyu ku da jin na kitɨ axin yukuan sa'a jen na savi maa sa'a jen na kunu nute, kene na'i tata jen yukuan vi a, este, kusɨɨ ini o jen suu vi kuaan vi a maa jɨn... ña'nu ñuu nuu o sa'a da iyo yukuan iyo jia'nu, yutun jia'nu jen nute maa vi maa xina'ñu.

Suu a da neyu tyi ntu ni viji sava ja tyi iyo kuaan katyi ñivɨ ña'nu nuu nasa sa'a o majan ni, suu sukuan ni sa'a o majan jen ntu viji sa'a viji ji nuu on de nkuka'nu ini on nasa kuaa sa'a o majan.

Suu neyu ta'an ini ni vi... neyu i'yɨ sa i'yɨ itu jen suu sa'a o. ijɨn... neyu jen sikasun ya'a sa'a o tyu'un o teya'a, tyu'un o ñu jen nuji, ityi jitu kene yaji o.

Suu a nuu ñuu o jen sɨɨn jia'nu o tyi suu kuvi kua'an o, kua'an ki ta'an o nenu kua'an o so ntu kusaa kaji nuu tu''un o tyi kua'an o sukuan de a kuvi tyi... sukuan iyo vi xu'un tyi tyunaa o nuu kaa kua'an o jen nenu kɨ'ɨn o ka sukuan iyo a nenu kɨ'ɨn o detun nejika tyunaa o jen viji vi.

Suu a jia'an stutu o sa kuvi kivɨ ya'vi jen ni'in on nti'in sentavo jen su kua'an ke'en on iin ya'a o iin... tikumi, tinana, a na iin yuve jin ɨɨn... nakumani ka nuu ve'i jen nika, da tikuee da ke'en on majan detun a naa iyo nuu jia'nu maa on.

A yɨɨ tiyu sava de na kuvi iin a iyo de jinu kuaa jika ñama jen sana'a a kanta o.

Suu sava kene tiuu sa'a suu a kuvi yu'vi a kiji iin nakatyi na'a satiñu o kuaa itu a xina'a iin kata tee vi tyinei daja a kuvi xu'un axin kuvi naja sa'a o kue'e kene va'a ka. Tata taji o sava ni'i o a yaji o.

Suu a kuvi o kutu'va o vi... a sa'a da ta'nu, nasa ka'vi daja ka'vi, kuaa nasa ne'ya daja da tiempu, daa nasa koo da yoo kiji, da yukuan jen, suu nasa tee na tiempu tee nasa... tee daja, tata daja jen sa va kene tiñu sa'a o.

Suu tiñu sa'a ntaka ñivɨ ñuu vi suu itu, vi nuu tyiji da yukuan. Na iin tikutu yukuan va taji daja.

Iyo yuku uva, iyo yuku tunkatɨ, iyo tuyujii iyo... este... ah... yuku tatan, kue'e nuu jun.

Detun kue'i ñu'un ntɨɨn maa je suu a sa'a vi a jia'an jen ka'an jen... sa ka'an daa jen na ke'en da nu'u na tyi da ñivɨ ku'vi jen na. jɨn... satata daa o maa jen nuvi natyi yo koo va'a.

Iin saa vi jita ja katyi klo klo klo ka di ka e taa.

Ah... ntu jini ni ɨɨ... sikua'an nuu ni kaa jinu.

A suu kuvi ni kɨ'ɨn kuni ni tyi o nuu va... a... kuni ni na'a niyo da nuu ni a nuu ka ñivɨ na nkanta xinañu'u a nuu Ñuu Nuva.

Suu viko kusɨɨ ini o kanta vi maa viko, maa viko... viko iin a kuvi sexto viernes.

Ta'an ini ni teku vi teku li'i, teku nukun, teku kue'e.

Suu de ntu kue'e jen suu a sa'a vi a nastutu, sa'a ni ta'an kunta'a ji e sa'a o iin neyu yaji kuta'vo sava xita jin da ta'an. Jen jita o yaa nuu vitan vi tyi nakajie'e inka kuiya.